Ke sòiɛ̀, mùŋ ɓemàŋ nyiŋ, nɛ̀ŋ sùùyȧ maŋ dèè yiiye, mùŋ ɓemàŋ nyiìŋ maŋ sòà maŋ deèum mȧŋ, mùŋ ɓemȧŋ nyiìŋ maŋ gùà manɛ̀ŋ foo, mùŋ ɓemȧŋ nyiìŋ maŋ gùà koɓɛ̀, koɓɛ̀iùm kɔ̀à ɓie lɛ̀, mùŋ ɓemàŋ nyiìŋ maŋ gùà gboloɔ̀ sùà.